Ao ka mazava oazy zashe izà satria io zany, magnano akoa iao zao ohatry aniasika oe sy mahay mahandro pizza, ame gny youtube gn'ao anao da magnety oe akogn'aia gne fandrahoa pizza da ambarany amign'ao izao gn'ania anazy, zany oe amign'alalane teknôlojia da ahaiza oe izao aby e fomba fandrahoa pizza, da tonga da- zany oe zava-dehibe zany e fisia teknolojia ho ane sy mahay mahandro.